Ny fomba fanamboarana ny saosy vinaingitra zany de mila vinaingitra aloha voalohany indrindra a de mila tongolo a de mila voatabia tetehana majinika tongolo sy voatabia, asiana menaka kely de asina siramamy kely de vita ny saosy vinaingitra.